Ñy raha nisy aminy ñy tantarany Novely zelandy moa: ñy nanava ñy sonia fifañaraha hoe tañy, taminy ñy date tsiota febroare efapolo no ñy valonjato no ñ'arivo, io fifañarah'eo, noho ñ'ivony ñy fiforoñany Novely zelandy ho añatiny ñy zanatany britaniky, sady fototsy ny ñy fifanerasera aradalà eo aminy ñy maory.